Orait, giro e loge akamus. Gara ekeng nak buk etok a lak liek pana kamem sinsinuk e vivilai ina siva. Naniu ri peggy, naniu ule omo e na vuk etok a lakliek pana tatau ina kak siva gara e omo e malang lo lana kak femili rag ina vap la. Na mema ara e omo malang mem sa minang auneng, mem kalapang <hesitation> wogi kamem tang wog malang Kamem tang ina gaden mem inang mem sa gul ien tagtau lava non akamus rik sa noli malang tang pok ina sak- sakai gan rik sa ngen lava rik ngen reis lava, reis nau reis lava i malang pok gi mamana gan rik ngen reis lomoua, rik ngen reis loge e malang gi tatau malang ga veko kam ta kana kantu pokina ngen sak sakai gan ngen saksak erik ngen ur, rik malang pok ina matang kisang akamus akau mem ngen reis tatau loge tarai reis ura, sosopen reis ura po sinuk inarik ngen loge e rik ta pungan lomoua reis ura rik po sinuk lo tang ngata. E non akamus lava rik sa ngen reis lakos, kamatan rik puri tang reis, rik sa boil, boil tuman la, boili tang reis kugi tang reis kum pana laman tuman e kamatan rik anakas, rik puri ina gi namnamin aro e nak noli gan ina matmat. Matmat e tang gan ina kara tarai malang non rik sang kulpe bek reis gan na matmat i koko non riga ime pana tang reis ina angasik iri wok kastam kamus rik lisani gima sura, kul pana pok ina matang e nuk tarai. Naina rik tuk lo ina aus kuk ina rik kuk reis lakos gaveko po tarai pok ina gaten lava, ga pona gavek namem lava mem sa kuk kon reis, kon reis malang ngen reis akau. E gan ina matmat tarai tang reis gi sang, gan ina malangan vo gan ina pul kapul, reis gi mas minang. Lo tatau lava, reis lava ga sakai pok lavu lava tang society siva lava, gan femili akamus ngen reis. Naniu lo kak lui vogi veko tokon reis bosman i sang egi i gei reis eve o vo nak kus gaveka tokon reis inang e marmarai reis, reis imas minang. Rik piras ina ngen pok e puk vuk ngen reis e mem mas luga reis ina papa tana lui gi ngen reis aung kula Riga po tapal ina ngen reis e naniu malang nak vagai ina ngen reis as kisang kak femili riga lakek lo ngan ga popo alak neri akamus po lan ina ngen reis. Rik ngen reis, rik vuk reis vo nuk tarai sakai pana ur ge ngek asani tang ur gi vuk ngen reis e tang reis nuk vukani abus gura e laklak kula reis, kula reis ga namnamin aro kul pan abus tang tinpis o tang panga rik ngalakek logina ga auneng ri vuk ngen reis, reis akau a kara kugi pok malang mem kug kau, o tang ur, rik piras, piras ina ngen ur e ina kau rik vuk ani reis lakos imas inang lo pele vogi reis guruva rik nangas ina ngen akamusi tang pelet pok ang. Nau wo nuuk noli pana tavai tang kival ina reis o bogo ne gavek gura rik pising e pata marakani tang pok. Ta pok gura, pok tana ina wait man ura kara mas pe ngani ngusi garavai stori ina reis lava gura ga uneng. Na veko kalapang tang ina kongkong ara riga ima e rik aino rik ima kum pana reis auneng e non lo siva rik tapal ina ngen reis, ngen reis lava malang reis lava ga pok lava gaveka kanu pok rig ngen. Non rik sa noli tang reis lakos rik mas tokon pal lieng iri marmarai reis fkuk mat gi laliek, popo gura rik stat iri taptap pangai inangen reis e kara veko tokon pok e tang reis ri ina reis non rik e fiseris rik tokon reis lava. Ri veko kalapang asasaro lava wo kara ngen so malang na kara e e tigak. Nau wo nuk noli pana tavai Rik mas <hesitation> taktek ina, taktek ina luga lieng ina marmarai reis. <hesitation> Nak noli tang matmat te <hesitation> tamanai kasngak tang container ura tang reis lakos lo mik veko tarai kaman ta kain pok malang tang ur, kau, saksak kisang tang reis gura lana liu ta container ga kurup marasakai. Tang reis lakos man nak noli, non akamus rik sa ngen reis lakos, kain kain reis ga roots vagi trukai e i jasmine ngisen malang reis non rik nangas ina ngen reis, reis lakos e reis rik puri, rik sa kuki pana laman tuman. Rik wok fried rice, kainkain. Tang pagak ina nik, rik tuagi tang reis la na e rik puri e non rik nangas ina ngen eng reis gaveko kalapai ina sinuk. Nau vo nuk noli pana nuk vuk tavai tang kival ina reis su na bogu o tang piuu gavek gara kaman taim rik kus pana, ai pata marakani pok ta pok gura pok tana ina wait man ura kara mas vilai ro neni e kara ngeni, ngen akamusi. Garavai stori ina reis lava ga uneng na veko kalapang vo tang kongkong gura riga ima aino ima kumana reis auneng e non ina siva rik tapal ina ngen reis lava ga malang tang reis ga ong lava gaveka kanu pok rik ngen, non rik sa ngen reis lakos rik mas luga lieng ina marmarai reis, kula matan lak liek alu tang ina popo gura rik stat ina taktapangai ina rik ngen reis e kara veko kalapang vagi veko tokon reis ri ina non rik kapkapis reis e gi vekon tokon reis lava vo kara kalapang pana kara ngen so malang nak kara eken, tigak Kula na kara pok saksak kisang tang reis lava ga me top lava malang laklak. Reis akau, akau kara ngen reis lakos e naniu lo kak lui vo nak boili ta reis tuman ngalakek rik piras ina ngen reis, rik vukina mas puri tang reis raro o vilai aro at tong reis. Kuk aroi kula gi matak, reis imas mase aro ina rik ngen. Rik veko kalapang ngen sakai pelet, rik ngen powak pelet la ina ngalakek lava riga po tapal ina ngen reis auneng e kak lui lava ga auneng. Wo nak kuki tang kau o vo tang ur, rik me tarai e rik savati tang sosopen kula rik tarai malang nem veko tokon reis, kak ur vo kau lo lana sosopen rik po inang. Riga raun, riga raun kokoi tang Sa nane vok kak stori ga auneng kaman stori a lakliek kula tang a tang topic logina tang reis e nak mas stori auneng e tang reis mem kalapang vila asoso eni. Lo kamatan siva, kamatan siva nak veko kalapang vila asoso soani kari e reis kkamem ekeng mem kuskus pana mem kalapang wog tegeni tang reis mem kuk asoi e lo sota lain namem ga po kus gan ina mat, gan ina malmalang guruva ttang reis imas, tang reis lakos. Kisang namem gaveko kapkapis ta reis ekeng nak noli lo tu tausen vo ninety vo ninety seven mema kapkapis reis.